Edesa nau hana welmi se ni mau mata utana, utana mitai ni heuni meleu loi fano semi honiya <hesitation> utana <hesitation> mine akuise mi pepu wone <noise> pepu uweli hohoe <hesitation> mata nena ei usede ei kulu dane'e nakemi pepu ole ka akuise ni hono ihali peu tane hohoe ni mau <hesitation> yahua edina ni ana nake hole se ei memo ke memo hohoe mata nena ei kulu de ei usu dane ei iyanale, iyana se miktai mohamo de mileu loike miktai miladi milo loike akuise mihoni ailu ni tana taini lunena mi pepu elune hohoe anake oles <hesitation> ei mutu ei memo ke wano tinaka muli apeu adasi anelu nehohoi yele.